<hesitation> Bɛkasɛ waterproof a bɛɛkyerɛ adepa wohyɛ a nsuo ntumi nnwura mu ɛno ne bɛfrɛ no waterproof. Nti bɛkasɛ ataadeɛ bi yɛ waterproof a ne kyeresɛ saa ataadeɛ no wɔhyɛ na wɔnam nsuo mu a nsuo mu a nsuo nnya kwane nnwura wo ho, anaa ɛmfa mpo na nsuo no aawura wo ho. Nti bɛkasɛ ataadeɛ bi yɛ waterproof a bɛhyɛ ɛma ɛbɔ yɛho bane firi <hesitation> nsuo ho. Sɛ ɛbɛyɛ a nsuo hwe yɛn a, ɛbi tesɛ jacket ahodoɔ a yɛhyɛ, raincoat nom benyinaa ɛyɛ waterproof. Sɛ wohyɛ na nsuo tɔ a wo honam he mfɔ nsuo no, ataadeɛ he nsuo he ntumi nnwuram <hesitation> nti ne bɛkasɛ saa adeɛ wei deɛ ɛyɛ waterproof. Nti yɛka sɛ biibi yɛ waterproof a na kyerɛ sɛ nsuo ntumi nnwuram na aamo no ammɛfoa wo ho, <hesitation> ɛno ne bɛfrɛ no waterproof ntaadeɛ no. Saa ntaadeɛ he nso nsuo ntumi nnwuram na aaba abɛsɛe abɛboa wo ho nti wohyɛ na wo nam nsuo he mu a wo ho mfɔ, ɛno ne bɛfrɛ he waterproof ntaadeɛ no. Nea menim fa waterproof ntaadeɛ ho ne no.